في أحد الأيام كان في ساحر شاطر يحب يجرب سحره، بس في يوم من الأيام صغر نفسه بالغلط، لما صار بحجم النملة بدأ يتجول في حديجة بيته، لجى كائنات صغيرة مثل النمل والفراشات صار يتعلم منهم أشياء جديدة، في النهاية بمساعدة أصدجائه الجدد رجع لحجمه الطبيعي وفهم معني كلمة تواضع.